Nai minggu esa so naau kerja ka'da jm telu, boema au hoi liburan so na au hoi liburan nai akhir tahun pas libur kuliah ho au fali lo kampung.